हमरा दुखसुख क के पसिना बगाके थोथार पैसावा जामा कैसहु उव ठउनावा क नाउ हलइ बैन्क । बैन्कावा मा भुलइके दरे हमरा एक ठउरा रह्सहु जामा कैले जतनोले ताकी उव पैसाअवा कुनुहु फेरी ककरो हाथसे उहुवासे झिन भुलावो, झिन हेराओ क के हाम्राअ जामा कैले हसहु हमार गर्ह गुर परल बेला मा गर्ह गुर भेल मा हमरा जखाने फेरी <noise> निकणाके हमरा यापन दुख बिमारी परल बेला मा हमराम उव पैसाअवा हमरा चलावे सकु क के रहल धरल हसइ उव पैसाअवा हलइ धरी ठउरावा क नाउ हलइ बैन्क । बैन्कावा मा हमार पैसाअवा दौल से जसने बखरिया मा हसहु हमरा धनवा जत्नोले जामा कैले हमार धनवा एक ठउरा हसइ । ओसने फेरी बैन्कावा मा हमार पैसाअ हसहु जामा कैले उहे ठउनाउक नाउ हलइ बैन्क ।